E sakafo mahazatra mahatonga gn'alerzia zao, <hesitation> pasa da <hesitation> magnano akone azandrano andranomasy io na gne fruit de mer hoy e vazaha! da gne <hesitation> vily mahatonga alerzia koa ireny, maro olo alerzia gna trondro.